Oparaviki vaereta oiporu kua andamio esa jokuape pejaereta oyeupi mbae ivaterupi oyapo, jaeramiñovi, má seguro jokoropi oguata mbaetireve ipiatitita oï oata ko oï jokoguiva